لو كان بامكاني التخلص من مشكلة عالمية كانت بتكون الفقر لان الفقر هو سبب الكثير من المشاكل الاجتماعية والاقتصادية الناس اللي يعيشون في فقر ويعانون من قلة الفرص وضعف الرعاية الصحية وتعليم محدود وأحيانا حتى اليوم تمكنا من القضاء على الفقر كثير من المشاغل الاخرى بتنحل مثل الجريمة وقلة التعليم وحتى الصراعات العالمية.